Kambuge uuni, ndina cousin ta banaana, na riitwa rioongwa ria kimiiru cousin, ii nashe. <hesitation> Babaa, baingi ibo akuru kiri ni, indi riria twaari aniini, na baari baanene na waambere, ndaamwithiire ai muntu uumunene, kinya ndii mwana naari na njaa eewe naagurene. na inya aana baawe ija ba nthuki ekwa. Itwetaa kumuriungiira, twichethaa na aana bau baawe, ndija muuntu woo, kana ankoo wao na itwaturanagia bweega. Ndikurikia cukuru ndaathoma, ndaandikwa kuraaja, inya we eethirwa ee kuraaja, kwonananga gweetu, kwanyianyia <hesitation> iindi itwonanaa riria kwina biatho, tuuge ni murano kana ta mathiko, kana uthoni, kana aana baitaanwa riu itwethaira tuunganiite na tugatirimana bwega. Igwakinyire antu amwee, areeja kwajua, akuritaya aajua, na kimuthia aanogoka, kana aakua kwou tutiumbaa kwonana noe naandi. wa bairi, inya we nowe mukuru kiri ni, inya tukiija kuu kuthoma, no aitaa ngugi naitaa ngugi <hesitation> mbere. oome e Kenya, na akuuma oome e Kenya neejire eendelea kuita ngugi Nairobi, nontu naatwi twaari ntureene, tutoomba gwita, noo, kwonana iindi, twi cukuru itwetaga ta jumamosi kana ntuku ya kiumia kuumuriungira kwawe nyoomba na tukagwiranirua na twaakara bweega. Itwendereaa kwonana igiita rionthe riria kwina maambura ja ja muranu, kana gintu ja ikuo, kana uthoni, kana riria umwe wa beetu ataanite, itwetaa biathone biu, tukagwiranirua noe. Ndikuthiria cukuru, indaatumirwe ngugine kuraaja nawe areethirwa ari Nairobi, na tweeja ruutha rwa ntuku inkai mono kou kaingi nteethaira ndina kaanya ka gwita kwonana. Thaa ii, notwonanaga riria kwina biatho, o bia njaa, oja biu nkugwetete au mbere. Wabathatu, kinya wee, aari umukuru mbere yeetu, ai cukuru, natwi twi cukuru, ai secondary twari primary, natwariikia, naandikwa, neeta ngugine kuraaja, baatwi turi o cukuru. Lakini rii eejaa ruutha itweetaa umukethia nontu neejire turakara oou turathirio cukuru na tureeta ngugine nawe eethira e ngugine ai Nairobi e kuraaja na nara ndi nani riu ndaari kithukene kingi untu kwethagia twina uraaja na nkuruki o kilomita magana janara kwou tutiumba kwonana lindi ona we ja baa bang itwonanaa biathone ta bia murano mathiko ntaano kana uthorine na irimwe twitharia twina utuuguna kana gutirimaa kua aantu ba nja tugatiriruana, tukavijanira, tukawiranivua, na tukathekanira kaingi na rimwe na rimwe itukaraugaa na ikwaragia na thimu tukienda kumenya uungi aveere atia. Oou nou tukuraa na oou ungi inya we arioo na inya we ai ngugine ciawe inya we aikara kuraaja na naa turi na inya we tuumbea kwonana mono nontu bwa kuraaja kou eethagira ario tuteejene a kuraaja iindi itukethanagia thimu rimwe na rimwe na kaingi twonanaira biathone uja ou nkugwetete au mbere, riria kwira tuuge muranu kana kwira ntaano kana kwina aah gikuo ja kiu kana untu ju buungi kana uchokanira ntuurene twone maantu ja nja natia gakuri irio tuumbaa kwonana. Kia muturia twauragaa no tukare inya mieri iiri ithatu tetiirite kwananana kana twaramiria uungi nire mukurukuru kini kidogo na inya we neetire ngugine naeta kuraaja indi itwaranagiria na mitandao ii iriku Nandi na Whatsapp kana Facebook itwaranagiria twakethania na riria ndoombe gwita ngeeta tukosana karia riria eejite biathome twativimana biathone biria nkugweteta au mbere uungi noe unya we atuite ngugine itwaturaa turi amwe mono indi aavi kuraaja nani ndi kuraaja na riria twejaa ruutha twethaira twi noe igita rionthe tugikuraa noe tukigwiranairua amwe. Indaachokere ndeeta ngugine kuraaja nawe areeta ngugine kuraaja na kwethira tutikuumba kwonona noono mono iindi itwarangiria na thimu igita kwa kagita thaii neeiue ritaya kinya ni ndeetire ritaya na inya we i kuraaja nri na naria ndi iindi itekeraa tukiaranaigaa thimu naaja narea naitwananaa kaingi muntu kinya biumia biiri biijite aa inkumenya nkamwona na inya mbecha itwaranagia noe na nkamwona kuri kiontho twinakio twithite na antu bie bonthe rwigua ndugweta au mbere tukeethira twina bo ntuku riu. uungi noe, baathamite o gatene tutombaa gwita kuraaja noo nuntu twithagirwa turi aantu ba kurima, na baumite aria bari i kuraaja iindi indombaa gwita mbitite i kuraitha muuntu etu, mbere eeja gwitwa na inya bo twonanaa riria kwina mantu ja njaa, tuuge i mathiko, tuuge i mirano jeeu, kana uthoni, kana ntaanone, riria kwina biatho ja bibi, itwonanaa abo. Baingii, twirigite kwaria na thimu igiita mono, kuringana na urea muntu akari na ngugi irea muntu aina cio, gukeethira kaanya ahh gagatii gatikwoneka. Uungi noe, ari oo ena ngugi ciawe, achiaandikite wengwa, kaanya ga kuumira, gwita gwitethia, kana gwita kwaraniria na antu gationekaga kwithaira kwina thiina, naai twonaniite ooriria kwina maantu irio tuumba kwonana noe, tukaaraniria kamwe twiiri. tugatigana tia twonanaa moono, nontu antu orea njaa ikarii. antu bamwe ibaichokagia bukeethira butikugwatanira nja bwi bwinthe na inya oou uungi, akari o joongi bonthe iba nja imwe tia twonanaa twinthe iindi untu bukeja kwija ukeera oongii. ibonekaa bo batijaga ninga ugeeta ubacua. Ou niu tukaraa na antu baakwa na njaa iiji yeetu, na nache baakwa niu tukaraa abo, twiganairua, iindi, tia twiganagua na bonthe uuntu muntu ee mantu jaawe. Na jaria jaijaa jakagarura njaa. Kiria mbijite kwona kiri ntuura iiji cietu tukaraa na antu beetu na banache beetu kana cousins beetu ijeetaa mantu yaakinya amwe jakagaruka muntu pengine aagurana, koongi agurwa, gwatwika sheria nigarukire na miturire gwatwika wendo buria burari o bumwe bukanyianyia na ringi bugeeta bukoongereka.